Fomba fiasany ñy aspiratera tena soa aminy ñy efi-traño<ptoa> :ñy fañomañany ñy efitrañon-teña, fampitsofoha ñ'azy aminy ñy lala soa mañ mampangalaky ñy lemboky ;manahaky anizay koa ñy fanava ñ'azy miada, ñy fihodihany aminy ñy traño iabiaby, mangalaky lembo-demboky ie noho ñy loto mbeñimbeñy, manahaky anizay koa ñy famereñany ñy fahaliova aminy ñy tokony.